Ayiwa Deesambru so haala mun haalaama, hakkille neɗɗo waran e wiide hitaande ndee timmii. En ngaran naatde e hitaande heyre. Sabii Deesambr kañun woni lewru sakitittoondu e ley lebbi hitaande. <hesitation> Ɗun nii tawetee woni ko neɗɗo ana waawi haalde haala mun. Jonkaa taranti en, yimɓe ana pija, ana ñaama, ana kirsa cofe ana ñaama.